العربية دي إمكانياتها عالية جدا <noise> وفيها جهاز إنظار أوتوماتيك وبيعرفك لو فيه <hesitation> منعطف جاي أو <hesitation> فيه مطب جاي <noise> وكمان مكيفة وفيها مصابيح <hesitation> تلقائية بتقيد لما الدنيا بتبقى ضلمة وفيها فرامل تلقائية بردو.